<hesitation> lo, lootoo saasaa, moo se a jaara noo le. niŋ i taata opitaaloo to i se booroo dii i la i ye a jaara. Mee niŋ a ye a tara ntolu fanaŋ la fenkoo, doolu se a fonoo i ye fanaŋ niŋ i ye feŋ domo miŋ ye a loŋ ko pimaŋo bi jee. i be komaasee la ka nuŋ jio bondi, wo fanaŋ moolu ka a ke walla limoŋo. Miŋ fanaŋ keta kirikiroo ti. kirikiroo fanaŋ i se a sanba nooopitaaloo to i ye kirikiri booroolu taa jee, niŋ a maŋ kendeyaa fanaŋ, booroolu bi jee le minnu ye a loŋ ko kasalaa woo walla. janbanduuroo. walla maamakunkoyoo. i se wolu fanaŋ faji noo le, i ka a miŋ wo fanaŋ ka a kereyaandi noo le.